صفر ، ناقص واحد ، ناقص اتنين ، ناقص تلاته ، ناقص اربعه ، ناقص خمسه ، ناقص سته ، ناقص سبعه، ناقص تمانيه ، ناقص تسعه، ناقص عشره ، ناقص حداشر ، ناقص اطناشر ، ناقص تلطاشر، ناقص اربعطاشر ، ناقص خمسطاشر ، ناقص سطاشر ، ناقص سبعطاشر ، ناقص تمنطاشر ، ناقص تسعطاشر ، ناقص عشرين ، ناقص واحد وعشرين ، ناقص اتنين وعشرين ، ناقص تلاته وعشرين ، ناقص اربعه وعشرين ناقص خمس وعشرين ، ناقص سته وعشرين ، ناقص سبعه وعشرين ، ناقص تمانيه وعشرين ، ناقص تسعه وعشرين ، ناقص تلاتين